Jayëp je'e tëk je'e po'ox tyakyë këxë muk nabëtëp jadunt's je'e bi'i naylo nas yëbëp o tuk wi'it ti'i padakaym naxwi'in ma jedun poch mëjkën jadunt's jedun tëkënyëbë ujpë porque në ko'o jedun je'e pintura du tyaxäyn pues jedun piso dun tyëm myadañ jadunch ëch dun manayn.